No ka mahina 'o Ianuali o ka mea e launa me ia'u 'o ia no ka la hanau a ko'u muli ma ka la iwakaluakumahiku o Ianuali kona la hanau he <hesitation> mea e poha ai mai ko'u po'o no ka mea 'oia ko'u muli a paha e hana pa'ina nona.